Ny sakafo farañy lafo amy ôteliñay aty da ny fri de mera, salade depaty ary ny steky. Ny vidiñy fri de mera da mandea añy amy trante mily ariary añy. Da ny salady de paty amy vaintisinky mily ariary ary ny ste- steky añy amy trant- tranty sainky mily ariary.